<noise> biby tegna atahôrako bibilava. Mahita koleran’izio mampatahotro zah de <hesitation> de mahita fietsehany, fomban’igny andehagnany-fomba izy mandeha-mahita azy mandeha igny zagny mampatahotro zah. De raha atahôrako kôa kandrôndro, mahita koleran’zigny <hesitation> miôvôva igny, mangalatahaka lamban’ôlo zaigny izigny ngozo ôlo de zaigny mampatahotra zah haminazy. De zah koà matahotry valavo, tsy haiko raha <laughs> mampatahotra zah amy voalavo fa zista atahôrako zaigny fôgna izy, maregny izy maneno mampatohotro zah.